Itony aby a karazagna matières fantako: <hesitation> malagasy a, dia histo-géo a, dia SVT a, dia filôzôfia, dia fizika, dia fizika-chimie.